Bueno ñanu tu mena me'en ndo yuu namen dingoñu'a, en di'ó namen kunduta en ku dita ihó, kuu ku feliz namento yandó ihó jun un uku kuku ni kuen, inku kundaku feliz veinoto jan, ajan ajan atuna problemas ihó vee ihó yitiñon kuu ku ndaka feliz ña'a.